Raha mpamory sambon-danitra raikitra eny amin'ny zanabolana ka misy sakafo sy rano izay ilaiko eny ah, ny zavatra ataoko handaniana fotoana dia mamaky boky izany hoe na mamaky boky izay boky nentiko ao ah, rehefa voavakiko izay ah de mamaky boky amin'ny telefona, <hesitation> akoatran'izay ah de misakafo de matory.